ⵏⴰⴽⴰ ⵙⴻⴻ ⵜⵀⴻ ⵙⵉⵙⵜⴻⵔ ⴰⴷⴰⴳ. <hesitation> ⴰⵎⵓⴽⵉⵏ ⵏⴰⵎⴰⵇⵙⵀⵉ ⵡⴰⵔⵉ ⵡⵓⵍⴰ. ⵀⴰⵡⵍⴰ ⵏⴰⴽⵓⵀⴰ ⴽⴰⵏⵏⴰ. ⴰⵎⴽⵙⵀⵉ ⵡⴰⵔⵉ ⵡⵓⵍⴰ. ⴰⵎⵓⴽⵉⵏ ⵏⴰⵜⴰⴰⴳ ⵍⴰⵍⴰ. ⴷⴰ ⴰⵎⵓⴽⵉⵏ ⵏⴰⵜⵉ ⵏⴰⵀⵉ ⵍⴰⵏⴰ. ⵏⴰⵜⴰⴰⴳ ⴰⴷⴰⴳ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⴷⵡⴰⴳⴰ. ⵜⵉⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⴷⵀⵓⵙⵀⵡⴰⵢⴰⵙ. ⴳⵀⴰⴰⵙ ⵀⴰⵔⴰⴽ ⵏⵜⵉⵙⵡⴰⴷ. ⴰⵇⵇⵉ ⵎⴰⵇⵙⴰⵔ ⴰⴳⴳⴰⴱⵓⵜⵓ ⴰⴳⴳⴰⴱⵓⵜⵓⵍⵉⵏⴰ. ⵜⵉⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⴰⴳⴳ. ⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵀⴻⵔⵀⴰⵔⵓⵍ ⵍⴰ. <hesitation> ⵍ ⵏⴰvⵉⴳⵇⵉⵏ ⵏⵜⵉⴽⴰ. ⴻⵎⴰⴽ ⵙⵉ ⵉⵔⵎⴰ. ⵎⴳⵢⴻ ⵎⴳⴰ ⵎⴳⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵍⵉ ⵜⵉⵢⴳⵢⴻ ⵜⵜⵏ. ⵙⴱⵔⵉ ⴳⵡⴰ ⵍⴰⵇⴰⵜ. ⵀⵉⴽ ⵙⵇⴰ ⵜⵜⵏ ⵙⵉⵔ ⵜⴰⵇⴰⵜ. ⵇⴰⵍⴰⴳⵉⵏ, ⵉⵏ ⵏⵉⴷⵊⴻⴽⵏⴰ ⴳⵀⴰ ⴱⵔⴰⵣⵉⵏ. ⵜⵜoⴽ ⴱⴰⴳⵓⵙⵍ ⴼⵉⴽⵢⴰ ⵜⵜⴰⵣⵣⴻ. ⵍⴰcⵀoⴷⵔⴰ. <hesitation> ⴷⵀⴰ ⵜⵉⵢⴳⵢⴻ ⵜⵜⵉⵍⵏⴰ ⵇⴰⵜⴰ. ⵀⵉⴽ ⵙⵇⴰ ⵜⵜⴰ ⴱⵔⴰⵣⵉⵏ. ⵍⴰcⵀoⴷⴰ ⵜⵜⴰⵇⴰ ⵍⴰcⵀoⴷⵔⴰ. ⵀⵉⴽ ⵙⵀⵇⴰ ⵜⴼⵓⵍ ⵎⴰⵏⵉⵏ.